أفظل إنه أعيش حياتي كلها شابة، شابة بالغة <hesitation> لإنه بيكون لي مكانة أكبر في الحياة <hesitation> يكون <hesitation> كلمتي مسموعة، رأيي مسموع، لي أثر في الحياة، لي حق <hesitation> إني أكون عائلة، لي الحج <hesitation> إني يكون لي <hesitation> تأثير على من حولي وعلى الناس والمجتمع اللي حولي، كمان <hesitation> مجتمعي بيكون أكبر.